ଦେଶ ସର ଵିଭୀନ ସ୍ଥାନାରେ ବାସ ସଗରତେ ବା, ହାଉସା, ଓଡିଯା, ଏବଂଗ, ଇବ୍ବଭଲୀ, ନାଈଜରିଯା ରା ସଂସ୍କୁର୍ଵିତ ପ୍ରଭାଵିତ ହୋଈଚ। ଏଟାରେ କିଛୀ ରୋଚ୍ଚୋ କୋ ଜୀନିଷ ହୋଚୀ, ଜାତୀଗାତ ଵିଭୀଦତ ଏବଂଗ ଆହରେ ବହୁତ ଜୀନିଷୋ ଖାଈ ଜାଏଗେ। ଜତୀ ଜାନତୀ ଜୀତୀ କୋଈ ଦୀଚୀ।